Mazava hoazy laha ho lafo satsia mendrika azy gny halafosa satsia i voalohany mahasalama am'maha-natoraly azy zay. Alantsika ohatsy hoe pomme de terra na tongolo efatsy arivo kilô lôjika be zay, tamatesa ataontsika telo arivo kilô nefa am'boaty tômaty anao mivily cinq mille mahazo, iny mahamora azy satsia simika le izy mampaharary; le raiky natoraly, mahalafo anazy satsia mahasalama i, lôjika ary mendrika anazy ny halafosa laha izy ro <hesitation> mahasalama sady voajanahary ary mendrika an'ny raiky koa gny hamora azy satsia izy vita simika ary miteraka aretina maro, mi-créer arety.